Njoomboor moo ci gën a muus ak cokeer, ñoo gën a muus ci rab yi. Mbiri yàlla la. Yàlla lañ bindee noonu. Moo leen mooñaale muus boobu noonu.